Ty fomba hanamboarako hany telo karaza amy fampiasà raha telo baka amy raha mitiry? Huh, atao akory zay! Eh ohatsy hoe traka zao, traka atao jojobo. Asia sira atao asia sira avao i le asia rano de ao zay. Ohatsy ataotsika hoe atao sôsy, sôsy tomaty sôsy tamatesy zany, asia tongolo asia tamatesy asia menaky, zay ty faharoe. Ty fahatelo, endasy. Mangalaky lapoaly, endazy amizay i endazy amy menaky asia sira.